Pos oy a'ax dun yaj tunëbë a'ax nebya dun tyamënë ijtyë kap ijtyë dun tyam jekyajtë kap ijtyë dun i'ityë, i'ityë kap dun yajpadyë pero tyam yaj padnëp dun chamën ko'o nëmyakapxëb, ko'o llamada nak ti'i awanëp ji'im du ti modoyadëp tumbë dun chamë, yaj tumbyë a'ax jedun.